Shawura nza taba wo gami ntugena osa mwa begye n na taba a gama shawara nna ba yi ma bwa mwa mwa ma bwa abye gyi okwonu yin ge boho boho yi nmi ba zhin mila she kwoyi dna wo dna nna bye, nma shekwoyi dna wo dna na bye kwo zhn obonu kwo ba bmamizhi, n ma shekwo dna wo dna nna byu kwo zhin obonu n mi ta taba ma chi nge akpe mi kpen, nma shekwo boda dna n na bye kwo zhi bo nu n mi ta chi ge oh kni na zhin beye kwo, bye n na bye, n ma shekwo dna wo dna kwo zhin obonu tun de shike oyan n za zaho ko aza mwa be gye n baku tumwi n na ku gna ba, bha to tabha ba chi nge akpen kpen, nma shukwo dna w dna kw zhin yan nu nna ana bawa litifi gyi gyi yi, ashugabane nlitfi gyi gyi yi asu dna gbmayi n litifi gyi gyi n ba bei dna ba bwa abye gyi nya pa nabali, n yusufu bo n litifi gyi gyi yi kwo wu yi ge yusufu w bo shekwo dna wo dna, sa nwo bo zhin wo nuna, she wo nuna walo wa dada She wo nu na wao wa gna wa dnagbma she wo nuna wa gna wa zaje ama to kwo da bhan, bha bei kula nsheliyi nwo tukwo, abo pabo nwo tukwo ama boyi kwonu kwo bo la je zegyi ba, ama bo yi kwo nu kwo bo zhin bo bniyin kwo yan, kwo bo bo zhin bonu riba vniya boku chige akpe mi kpe osa n ba bo wan bawu wo she babe gue wo bye ba chiwoge zayi bonu nanu na naniyi nwo dage oye bolo yi chiwo, she ba bei wan wo ba chige yiba ya wo dna nna nuwa to ba wato nna yi ko ge lijiya yin, za ho waje shawura ga ge kw ta zhin ya yawo dna bon aza ba beyin nya ya wo dna ya ma kni gyi ba yi nu ya bwa yi law ya knu aza aye nna bayi ya bwa gyi wye ya gna she ba boi zhilo nu ha ba kuka balo, ba wan yan kpa yan gbmayin be zhi wu ba lo ba gna ba dida nge ayan fa ya lawo wan kwoi wu wo owo je kpe nu shiya nna miyi haka she ba boi lo wo bei shekwo dna woi dna ba lo ailo nwoi akawo knu ga yinko osu dnagbmayin ho, ko za yi wonu walaka wala ba n tukwo tun yusufu nwo shekwo dna wo bo ala fuwa dnagbmaya a dna w nnakun, yan zna zna yan kwo dna lo ha knu, a zayu vna yan ba dna lo hakun ama omiyin kwo gye. N hoyin mitowo dna lon wa knu, haka wa dna wo nya lonu ntukwo tu shekwo dna wo bo ntukwo tu abo wobei zhin yinko shetan kaloawo wa ka ye ge wa wan gye wo yi ha halo woyi n prison wa gbni ntukwo tu shekwo dna wo bo wa zhi gomni dnagbmayi wazhi gomna obo nkwo kamata wazhi in tukwo tu shekwodnaw bo, nhawo shekwoyi dna kwo zhi kwazhi halo na bye yi nha wo shekwoyi dna kwo zhin kwa zhin ha bwa yan manayi, n hawo shekwoyi dna ho zhin ha gye aba hoto sin shekwo kwo si nhoyi bo, n ha wo shekwoyi dna abo mwa begye nba bai be daho, litifi gyigyi yi kwa je yi gna ge pza nwa wo shekwoyi dna kwo zhin obo kpyisuyi nu dna n ilimi zokwo, ntugena shekwo dna wa sa ho wo shekwo dna chei hoba gye abo ba be da ho, osa howo shekwoyi dna chei aka lunbala nba lo nna ayinye osa ho wo shekwo dna chei abo nyita mi nba gnayi gna gna nyi ta mi ya snu gu nbayini, oba gye ba zhin wu na ho ba gye ba be dayi nna akalayi bana bo mwa be gyelo ntu ngena shekwo dna wa kwo kalalo n mwa be gye, shekwo dna wo kwo nan alibeli kalo, shekwo dna wo kwo nan abo lo nmwa begye omi nhoi shukwo dnawo obonu oyi vnaya n yi zhin aviyi yi ya bwakwo, shukwo dnawo zhin oba dna gbma yi omi nhoi ya bwa kwo, shekwo dna wo zhin obo dnagbna yi nu aza nmua bege nwu na ba bwa kwo, sa mwa begye yi ba gye ge yi wo shekwoyi dna kwo osa mwa begye yi ba gye ge yi wo shekwo dna ama yi ta wo shekwo dna lon, obo n wa gna yi ge yi zhin yita zhin ba lon abo nwo to gna yi ge yi zhin yi ka ab nuy zhilo, n hobo zhin lonu ma kwo ta zhin so oza yi wonu wagani shawula haka omi bwigyi che aba mwa bege lo nmigye kwo boi kamata awo nge ala mi zafi la ko kwa mila aseli bwa kwo kwa boh la snu mi n mi ta mi ma bwi ko sin, kuma ntukwo tu n shawula yi bo nwa gni wa gami ko ge obo miba zhi mila shekwo na wo dnayi kwo milo omi mi tu yayin mi bwa abo manayi balo sa mi, kwo zhin mi lo mi bwa abo nmitami ma zo ba dnan gbmayi gbamyi gbmayi kwo zhimi lo abo nmwa begye nmi gye ge mi ba bwi ba nawa ama ba ku zo miyi gyiba ntukwo tu shekwo dna nwo bei gna mi ge mi lako dna nbugbayin abo dekdeki, abo gbogbogbo ba be dami nmi ta mima chige nba iyaka yin ntugena shekwo dnawo kwo zhin obonu nyi ba kwo ladna nbu gba ntuge nya ho nyaho yi to gye ba lo ngye e Shukwo dnawo nya ho nya ho yi to lo nho ba mi ha zhi n ho ba bwa kwo nbugba fuyin ngye she kwo yi dna won wa pmi tu wa jemi dage osa omi bo dna nho bayin wa chi mi ge nmi bei shekwo dna wodna ho dna lo n clas n oba nkwo nyakwa, n ho shekwo dna wo dna n nabo dabo ho dna lo pyi osa nna bo wo yan ho dna lo pyi hoi kna tnu bwa ho she kwoi dna wo dna lo nu kwoto wuge holaba ho znazna she ha gye aza laba bai zna zna yin nho rayiwa ho ba gye kwo gboho ho ba gye ho laba chim shekwo kamata hada, osa nnabolo awyegyi nyaku njehun hoba ge sa nna gna ge a lo chei nnangualo bokwei n labmiyi yan nun hololo nnage holo snukna gun nyimwa nyimwa nu nho bwi gyi che hololo, nhawo nge alo nka sa ya nhobwi gyi che hololo ntukwo tugena ho shekwo dna wololo, so shekwo dna wo kwe zhi oyanu nza taba wo gami shawula tu nkwo shekwo dna wo zhi oyan n oza gami ge mila kwo shi bwa dai dai nnabawa ma bwa pwo pwo, kwo zhi oyanu nnata mi ada kwo bon ntungena she kwodnawo nyaho nyahoi to nya holo ngye kwon shekwo dna wo kwo je obonu zhin omi nhoi nyi gye yi nya kwo lo kwo faru pye pye ba sai a be gna ho ge gye za yi wo bei wo shekwoi dna wi walayin azamwa begye nbato wo shekwoyi dna Rayuwa zo wuna aza ba ta wo shekwoyi dna oba zna zna zo wuna aza ba ta wo shekwoyi dna oba wyetu azo wuna aza mwa begye lonu nya kawye ngye kayina woto bei n shekwo dna w yin dna wo bala wo mado wu, she wo bei wuwo mado kni bei nu bo be tuwoh, aza mwa begye nbato bo wo shekwoyi dna ngyye judah iscariot kni bei beibe tuwoh woba ola w yin wu, aza mwa begye lo nlitofi nyi ta mi ya da ba bohun gbmai gbmai gbmai. Ama n ho ho bo la ko dna, aza babo kuba dna nsayiyi ba bo ku gyiba bwa omi n hoi omi nhoi yi zhi bugba gena n shekwo dna woh gachiya omida n mitiya yin shawula nwo bei gami nge mila shekwo bede dna yin okwo miji dadilo okwo kwo nu kwo zhi miji ku ayan bwa n mun beye okwo kwo nu kwo zhimi mi la gyi gyiu bwa nmwa be gyi kwo zhin mi n mi rayuwa dna nnayi ye kwo zhimi mila kwo bwa nsowokiyi, kwo zhimi abo nmito zhin nba sa maniyi ge mi ba bwa ba n miku ba bwa, kwo zhin mi oyan mitami ma dan nge nnabaye kasan miku bada ntukwo tu ge na shekwo dna wo kwo nu kwo ku mi ba zhini omi ya mi ba mi ma da ho nho ho gni lo hoi wo mi be gye fi wye sheye, fi labmi fi yinpyu yi yi la shekwo dna wo dna Bo bo ho yi nho ba zhin la shekwo dna wo dna n ha sha kwo dna wo dna be yi nkwo nu ho ba gye hoi bwa kwo abye gyi, ho ba gye be yi kwo ho bwa kwo n sowokiyi, ho bagye ho bwa n tna bo dna yi, ho ba gye n hoi bwigyi boho boho yi ho ba zhin ho ba gye ho zhi ntna bo tukwo kwo kwa ha mi chi ge obo tukwo kwo ba ga ho damuwa kwo obo kwo ba be ho nna akpe mikpeyi ho ta gyi hoi bwa kwon n ha she kwo dna wo dna ho ba ge nha bo ba be nbye nbye nbye ho ba ge aboyi nbanu hoi bwa bo nso wokiyi ho ba yye hoi bwa ba ntna boho boho yi dohi she wo bo gna mi abe yi miyi tumu wa gna mi abo n shekwoyi bo da nlitafi gyigyiyi n baibu wa pi tu wa gna mi abo ngye aza nba fi lo yayi wa wumi aza ba filo nyayi nshe kwo dnawo nba rayiwa wulo nwunana ma ge she ba rayuwalo, wa pyi tu wa je mi wu aza ba filo litifi gyi gyi yi n baibu nba rayuwa bo zo nwa na ba bo zo nwuna ba bozo nwu ho wu hoyi aka aza ba filo n nayin ye bai to shekwo boda dna loma ye gye nba rayuwa wulo nwuna mito gye nba rayuwa ko zo akpe mi kpen so haka wa wumi be yi lonu, omi bwi gyi che miyi vikwo miyi vikwo miyi vikwo mi gye beyi kwo nu kwo ku wulo lonu kwo ba yi zhinlo ngye she mi ku shine kwo zhin milo miyi gyi yan gyi kwo zhin milo miyi mwa kwo zhi milo mi to be kpe ge mi ba si ayin pye yi yen ama ntuku shekwo dna wo kwo zhi milasi ayin pye yiyu mi zhin mi boho bohoyi mi bai zhin miyi bwa chingaba miyi bwa bugba fua abo